കകജി ഏന്ഛ മല്പുനു കകജി മല്പര സുരുത്। മരകത് മല്പ്വേരു മരകത് മല്ഥി ബക്ക അവേനി। സരിജദു പോദി മല്പ്വേരു പോദി അധി ഏല്ലിലേ രേസി। ബര്പുന്ദേതു അ പോദി അതിന മരനു നിരിദു സരിജദു। കലദുവേരു കലദു ബക്ക വന്ജി പല്പ് ദലക്ക। മല്പ്വേരു മല്പ്വേരു അ പല്പുനു സരിജദു ഓത്വ്വേരു। <hesitation> സപുരദു ഓത്വ്വേരു അവേനി ഓത്ഥുദു। ഐഥ നിരിനമിസ പുരദിപ്വേരു നിര് പുരദിപ്ത। ഐബക്ക അവേനി നുന്ഗരദിപേരു വരനുന്ഗുധ। ഐബക്ക അവേനി ഏല്ലിലേ മല്ഥിദു കത് മല്പ്വേരു। കത് മല്ഥിദു പേപര് രദിയദു പോപുന്ദു അ। പേപരുനു വേഇക്ല ജുജ് മല്പ്വലി ഭരേര പ്രിന്ത്। മല്പര പച്ക് മല്പര ഓവേന്ല ജുജ് മല്പ്വലി।